au ulu lehe'e eya sou, isa, rua, telu, ata, lima, nome, itu, walu, siwa, hutusa, hutusasin isa, utusasin lua, utusasin telu, utusasin ata, utusasin lima, utusasin nome, utusasin itu, utusasin walu, utusasin siwa, huturua. Hutruasin isa, huturuasin rua, huturusin telu, huturusin ata, huturusin lima, hutuaruasin nome, huturuasin itu, huturuasin walu, huturuasin siwa, hutu ata. hutu atasin isa, hutu atasin rua, hutu atasin telu, hutu atasin lima, hutu atasin nome, hutu atasin itu, hutu atasin walu, hutu atasin siwa, hutulima.`hutulima sin isa, hutulia sin rua, hutulima sin telu, hutuliama sin ata, hutulima sin lima, hutulima sin nome, hutulima sin itu, hutulima sin walu, hutulima sin siwa, hutunome. Hutunome sin isa, hutunome sin rua, hutunome sin telu, hutunome sin ata, hutunome sin lima, hutunome sin nome, hutunome sin itu, hutunome sin walu, hutunome sin siwa, hutu itu. Hutu itu sin isa, hutu itu sin rua, hutu itu sin telu, hutu itu sin ata, hutu itu sin lima, hutu itu sin nome, hutu itu sin itu, hutu itu sin walu, hutu itu sin siwa, hutu siwa. Hutu siwa sin isa, hutu siwa sin rua, hutu siwa sin telu, hutu siwa sin ata, hutu siwa sin lima, hutu siwa sin nome, hutu siwa sin itu, hutu siwa sin walu, hutu siwa sin siwa, hutun.